Esavuni ne yndayi sana. Khumenya bila savuni novutinyu. Esavuni ifuya tsinguo yosia vindu yosia inzu khwisinjira bila e savuni novutinyu kata vindu vino khwosia. khwosia vikhaya kwanza ovee nolilire tsimena nomba yinyeni ne wosia vindu bila esavuni limisu liunya munzu kota mwolirekho ta. No wosira e savuni savuni yinyinja harufu yosi. Inzu ni iunye ta. Mundu wisinjire navula i savuni nakhwirakho olanya olamanya mundu uyu yesinjire bila esavuni khandi yesi nunya tsa limisi. E savuni yino kata nopangusa yinzu yiva esafi khandi lunyakho harufu indayi munzu savuni yino vindu tsinguvo khandi nofuyo kata ingu walolakho inguvo nokulie inguvo nofwale noshiri khufuga ta. Mpaka ofuye kwanza savuni yikhonya khuinia harufu yimbimutsingwa kho ofwale inguvo khandi nofwala inguvo oshiri khufuga ne savuni. imala ivakho ne tsi chemicals tsindi tsinyile khunyasia shikhova shisho khwi yaka yaka shira harufu ye tsinguvo. Inzu ilimo isavuni ni ibuluyi vusafi olamanya, olalo sasakhupan, i-i isavuni yera busafi munzu, inzu ikasanga ofua kata tsi pazia tsino ofuyekho kata vukona. ofuye tsingwa tsya vana. No khwisinga khwene ilera vusafi munzu. Niwinjira munzu ni isafi olamanya inzu ii ne savuni, vana vi sinjire vana valaure vafware tsinguvo tsisafi. Ewe mwene wisinjire ufware tsinguvo tsisafi na ni shichira tsa e savuni ,e savuni ikhonyaa akali sana. E savuni ilafya vindu, e savuni ikhonyanga ikhonyaa akali akali sana. Tsinguvo khwosia vindu khufua. Ovu nava vurumishi vwelola isavuni yili nayo mwaka kundi kwalikh vulwao vwitsa ngumbukanga vwalangwangwa corona. Bila e savuni shi wakhatsire munzu mwo mundu onyole narere isavu. Shi wakhenjire mwo mundu. winjire vutswa nokhosie mikhono ta. Savuni yali nirerirwe alwanyi yao na matsi mpaka wasie mikhono kho winjire munzu. Ne wasia norumishira e savuni noshesya mundu mpaka omshesye niwosie mikhono. Nowosia khurumisha is avundu. Isavuni ino endolanga inende vukhunyi vukali sana. isavuni ino khandi, vukhala vye esavuni send ola nivuli vuvi ta .Esavuni endolanga yiono vukhala vulayi, ulo vunyoriro vulayi. Ndakusiakho lundi nomba kate vene vakusianga khandi vosi, shendolanga nivava nende khuvola esavuni reyasi tawe. Isavuni esavuni neyindayi khala nokhola ovukhala vwa esavuni, itsitsanga etsimbiro sana. Shichira esavuni ekasi ye savuni neinyishi. Nokusiya mundu inyanga ino esavuni, noruhokha okosemwe nenyange ni esavuni, tsinyanga tsivili nomkusiye omu mulondi tsinyanga tsivili, alava na no kha nokalukhao olava navulai esavuni hiyo ta, khanda alakula, alakhujingula khandi alavukula eyindi, shichira si esavuni uni ino vurumishi vwa isavuni vuli ikulu novunji sana. Kwanza isavuni iliyo ya matsi yeneyo ipangusiya itsu nisavuni indeyi sana. niwinjira mutsu harufu ili mutsu indeyo kata avana ni vava nivenyalanga ni savuni ni savuni indeyi yo khufuyira. mwana mtiti umolanga iretsanga harufu indeyi mutsu khembolanga esavuni ne shindu shilayi sana.